Otokk fumuh ndakanbi si ogbe kwa nwobese odebi meh nsibjom meh inyeri hanynofa odadaghe anwer yeh yeri min yera anwer kpong kpongho anwer peh obino kpasi amin ntagha agbe pah piri nkanika anfa nyera anwer anfa nyeran nwer egbiranne mme mbina nbengha rengha wontemi ship nghe nkonan mem ki etong nnagha nhore ohontemi ship misi wandag uwanne edik si mi etoha ewon ntem mbira ntimi nfonah anenwa ha esam esam keh anham keh nne edik soh obino kpabi oko osa nne nchi nne nten seh esam nne otokk kpenang kpen fih obino kpa hoh okusa okwom ma oyagbin egbira nen mbeh mfuna andep ayok mbana ayok beh eyok akpen poh atoyamah nnongha nounghe bi nongha edik simi yakayas k etem nkon abi nongha negha na nneh ayok mbena ayok bhe efoh sabanghe esi bangha yamah kwu moh ogbaak udik oheri obin okpabi moh ogbe womma moh ogbsak edik oheri obinokpabi moh gbaak idik ore edah che obinokpabo odomaneda ogbera ntagha nwer keh obin okpabi nyin ki eyan mgbaak ekawa cho obinokpa bi mbira mme nah nne otrkwam okebehe momno odagho mbe mb nteno otekwam omo gbaak asin ammo gbaadik awe owon. Ogbira mme mbina neh nwoh otera adideng eneng beg gbaak muh udik seni nne knoh oheri owon uhiro oyagbin moh hen idite seh bah kah bara arah atina beh nah piri hewo cha mana mbera mi otok mmo nsi mi nwa motor nyahr mah bhe ahon su evi ewero weh keh inangha inangha mo inangha mo mpanam keeh efon che before adamme efor sam ni ntanen himm keh taan ibara inim my step imin woh otera ekwaneng kwo ote kwam moh agbaak edik moh gbaak edik obera mben bin seh omasa before ode, mme hoburo orora bi oham odok kweh ofun hah ekwaneng odok odo k egbari meh ntoha ekpo piam nchina hah field nah wowaheh gowonu nwowaheh ned eden cha omma arugh aken pah abeh nedinchi amma rogha akpen pah beh ineh elenchi idik otok ayagbin nwa nvora ohon nkeri offiapiuw nnedea cha anangha amah asi koko ohen kpenang kpen owema ahomo otombok feh nwa aya ohamo otombok feh nwaya ohamo otombok feh nwaya oham otombok feh ogbera nim mbina ngehe orangha nne nwa hofon nwa apah ham besep ntewonsi achiwe obira akpen ntewon chewedik uwura akpen na kho koh oshene odey o yakswu muh nrogha akfen pam mah boho otogh fur mun nsi atarah akpen pam mah anyi kwu kwu edah edeh anansha mah akpe bag wmno kuke afah hambeh ayok sotok mva before odey mme ahama. Eruk si kwu oyabin wino nku keh nkana bhe obinokpabi keh ekana bhe kodeh yino kwuku edam sa ike kwowa akwumocho oweri akpen pam-oh idik si mi si romeh ogbekwu mun woya ham min chin boma abara abina-meh egbera meh meh mbina kaham mah eforr sam nawa he ewe soh onung oyanoyan omo odey meh nsinjom nwaeh nkona meng jan kam-eh wurabin womma nko mma mum nkum wan mma ngwen nyima kpong kpon eb feh min si odey beh etiminyeran nwer otom kanham fhin nsi man oh okawumin nsi.